கொலம்பியா உயரத்தைப் பொறுத்து மாறுபட்ட. காலநிலையை அனுபவிக்கிறது நாட்டின் பெரும்பகுதி. வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது. ஆண்டு முழுவதும் வெப்பமான ஈரப்பதமான வானிலை. குறிப்பிடத்தக்க மழைப்பொழிவு குறிப்பாக ஏப்ரல். முதல் மே மற்றும் அக்டோபர் முதல் நவம்பர் வரையிலான. மழைக்காலங்களில் இருப்பினும் கரீபியன் கடற்கரை. ஆண்டு முழுவதும் அதிக ஈரப்பதத்துடன் தொடர்ந்து சூடாகவும். வறண்டதாகவும் இருக்கும் போகோட்டா போன்ற உயரமான. பகுதிகள் குளிர்ந்த வெப்பநிலை மற்றும் குறைந்த தீவிர. மழைப்பொழிவுடன் கூடிய மிதமான காலநிலையைக் கொண்டுள்ளன.